अपण अन बात अ जाणा की भगवान ने मनख ह एक असो जीव बनायो। जिमे सोचबा की क्षमता रे, बुद्धि रे, उ कई को भी निर्माण कर सके। जो बाकी जानवर नि कर सके वा चिज मनख कर सके। फण या बात नि है की अपण है <noise> मनख है ही ज्यादा प्राथमिकता देनी चा नैतिक आधार पे। और भी सारा ही जीव जंतु है वे भी बराबर का हिस्सेदार है। अपने मनख जीवन के साथ उन <hesitation> भी प्रथमिकता देनी चा। क्योंकि उनके बना अपनो कई आधार नि है। अस्तित्व नि है। जस्या की एक खाध चैन चाली करे की वे है तो अपण है।